Ny fomba fikarakara hoditsy maiky ndraiky zañy. Fadia eky ny mampiasa savoñy be asidra fa savoñy misy roñono io zañy ampiasa-teña. No avy nandro zañy añao da asia kiremy rmba tsy ampamaiky hoditsy no añao zañy. Tsy mahita kiremy da mangalaky dity vaona iñy añao n- atao zely daloesy da iñy ahositriñao amy hoditriñao.